Mal inamaan gari urra khodhishathi fedh yaani garr inje yaani lafteseni inch suun wonn abasun ithoo won dhurah dhursaa abaa inin irakodhishen suun borbadhee bei woldaghethi baaadha inin bei wol dhaghethu aba Khan hubethaa yuu ñaam onnthii inin ñaam atham jiruu onno makhaa isathi worr isaa essa inchii inin khasaa dhufff essa manif gari Khan fedha gari khun gari yaani thamaniathi dhuathan yom ghadh jebifthaa wonthan wolirah barefetheni dhub akhanan iraa khodisheni